Ku maq olõ lindaja, linnugijuht ja linnuk lindas läbi tormi, sis ma piät rahustama tõtõstõ naid inemiisi. Ma piät näile ütlemä, et olõ-õi hätä, et ma olõ innemb kah sääntsist tormõst läbi linnanuq, et ma tiiä, kus sa- seod asja saa tetäq, et külh mi saamiq ilosahe kõrda kõik.